Fahaizako Fransy koa tsy de haiko kilitiorandreo io fa <hesitation> ny fahaizako izy zen̈y raha mampalaza irô in̈y ten̈a haiko ôhatra irô olo faran̈y mpamôkatra parfin mariky tsara be àby in̈y irô, irô koa man̈ano divin, an̈y koa ahitan̈a irô mioze maro hita maneran̈a donia.